Queris izil las de miíl o los que mos goviernan? Si son las de míil pos velaí, pal largu d'algu sabel i pa debujal. Los governantis, pos güenu, quandu son güenus, pos se comprendi, peru el pobrema es que a las vezis los que llegan a governantis pos no son las pressonas mejoris sino las que menus vergüença tienin. A, güenu, las reglas tamién las án gastau maestras i maestrus pa çurral alos zagalis por palral estremeñu.